<hesitation> Kõgõ tähtsämb om üteh võttaq <hesitation> midägi tulõ tegeises, tikuq ja tulõalostus, sis piät kimmähe olõma joogivett veidike pudõliga, ja hää om viil võttaq midägi vihma vasta ja soovitõdas ka telefon täüs laatiq ja karmanihe tsusadaq essümise puhus. Tegeligult olõ-õi inemisel pall'o vaia. Saa tuuga toimõ.